Fikolokoloa jardin aloha zany da tsy maintsy mila tondrahy rano isanandro izy io. Ah de mba atao koa ze mba azahoany masoandro, ze mila masoandro amy le, amy le vonin-kazo sy ny tariny agnatiny ao aby. Mila pitsipitsiha, tsy atao hoe da tobagna rano da tondraha rano maro be na rano misy savony na rano maloto manahaky anizay, fa rano tsotra madio gn'itondrahanan'azy. Pitsipitsihy amy tuyau isanandro. Tsy da atao tena hoe kotsan-drano trop loatsy koa fa mba mahazo gny rano ilainy izy de zay gny fikolokoloana anazy. Tapatapahy aby amy gny hety na amy gny mesa aby amizay ze tahony mitsiry ka magni- magnelingely gny fitomboan'ny gny hafa.